bera curulu we nɛ curan ho be dimiyan nɛ mu ɲu we nɛ curan ni tun we nɛ curan ho pinpiyan ɲan wee nɛ curan donk siyan dosiya mibinni azan oro vantilora a buware mina buware beɲu wa ma bira buware beɲu sa to ni we biri ni yi wa biri ho pinpiyan we biri ni ni yi biri to ni bɛrɛ we nɛ <hesitation> dan dan elɛktrisite a ɲanna ɓa nucozo ma'o